Wo ruzne teniye de yeni got ni wode. Ruz nan, mu mboze naman garaŋg tu ɲõ. Woo risina maana guruz naʃa nab cun koolo kə tariɲ mukumu. Koromuna awlata, tiɲa mana sariye. To oloɲen tawoo. Woo de pina baɲi rus aati baɲ ruz nawo. Woo ti deefiɲa. Maaten negəro kondendet kə tariɲa mbari. Mbari layana naŋg ko, mbari laye. Ko naŋg ko, gadenta aya. Mbuziɲa nab yaŋg koolo woli lil kə tariɲa. Gam saaŋge gondende kə tariɲa. <hesitation> duz leeza duz mohono, man mohono de en ramadan naŋg ko, naŋg ke ruz. Woo nab co koolo mbuzan.